إن راح نكت- نكتشف إيش الوضع بيكون في المستقبل إيش وإيش المعلومات إللي نحتاجها عشان ناخد القرارات الذكية، للوقت الحالي، بيكون عندي فرص واجد للتخطيط بشكل أفضل وبشكل أحسن، وناخد قرارات، قرارات تكون موزونة، قرارات منيحة، قرارات باهية، وناخد طريقة مبتكرة بش نحل لأى موضوع يجابلنى.